Pues jue ejt's dun nënëm yë dun je ka'ay ya kuna'ax ka'ay maja'a mëdë yë mëjk xë'ëjk, yë xë'ëjk xo'ox porque pues ya jue yë este naxwi'in yë pyët'sëm, pues yë myaja'a mob yë, yë-yë-yë dun xa'aj mëk maja padap oy naj jakë xë'ëjk du ma ka'ay, pues ya xyak ydëp yë maja'a mëdë.